Ny maritô io moa zany da fitaova raiky ampiasain'olo amin'ny resaky hoe lafa hanamboatsy raha na hanangan-draha. Ny fomba fiasany da <hesitation> i maritô igny e manosiky ny fantsiky e ho agnatin'ny hazo amin'ny alalan'ny hery.